Remare sa redamadam ora remare so obhazi onyeng bha odo ethoma. Emane je obhazi so- onyi ahumo avaana onoo ora homare kwa obhazi onyeng bha odo ethoma obhazi ora obhazi runyi oro sabhonyi va anyi onodudu o hanza bhonyi ahure hobo ozaan nta asa ahure hobo re bhodudu bho- hama opa. Agwo sa bhonyi athaa onoo gwara avaana avaana asaa ayeng henendeme obhazi bha ethoma aajo. Onang remane eto eto mmare dam bha ethoma osomwsane remare sa agwo ayeng onoo sa redaam ara ase bheren a- thung bhoven aobe abanga athung ro kpai abanga homare kwe re obhazi ozerena homare kwere homare kwere obhazi haodemeə obhazi oro do henu enendeme ethoma saybn odo see daam sa abheebhee ara ono gwere. Sa ayeng onoo okubha ruhan sa apatro ara onoo gwe onang egbee evevi obhazi oro hekubha ohora asa onyi do hanyi onoo, hendeme ora for obhazi onu iko eto asa onoo ruhano. Ayina rojem a ruhan o anu ethoma runyi and ame oro sa onyi ahumo avaana ono dudu saanu ethoma runyi obhazi oso oda onyi othaar nta onyi oba